To lesdi Saylan, laamorde nde ɗum wi’ata sukosay, laamorde mawnde nde wangiti nde innake daga duuɓi ujunere gootel e teemeɗɗe ɗiɗi e sappanɗe tati e jeetati.